Anay rô karazagna voamaigna dia <hesitation> sy azo afangafangaro marobe zany, ohatra hoe voemba afangaro zaricot, afangaro <hesitation> pistasy, afangaro ino, a nenay rehefa raiky iny dia raika, rehefa zaricot dia zaricot, efa kabaro dia kabaro, nefa voemba dia voemba.